Japanese culture is <hesitation> one of the <hesitation> most well-respected cultures in Korea. Imi songsonghen anmeina imi ma. <hesitation> Asian tradition leh, modern innovation hi an velu del ta. Ableh del in Korean culture ahen. Ingi <hesitation> ayupa sate respect te him naipu mo. Politeness leh, discipline hi an follow him ebda. Ingi ayupa te him sate ma. Politeness leh, discipline hi an follow him ebda. Athil te ahen an teimai imi ma. An vong hi, an thok rimbo ka. Tumipia la ma son. <hesitation> Ingi di ceremony te him naida. ang sword ta te, ang mingtang ta, ang sword ta te, ang mingtang ta, Tumipia la ma son. An sushi te him naida. An sushi te him naida. Pui emem ta an kuisina. All famous. All famous. Anime te, manga te, Video games ta te him naida.